Për spulveré i mobi-i pasu ün stras ümid ën sima e parei gavu vìa la puver e pöi dopu i pulidu cun ën prodotto a posta për ël bosch o se no d'auti detersìu